أكثر شي أستخدمه عشان أعرف الأخبار الصراحة هي وسائل التواصل الإجتماعي، لأنها سريعة جدًا في نقل الأخبار يعني أول ما الخبر ينزل على أرض الواقع تلاجي الناس تداولوه على طول على مواقع التوصل الإجتماعي، فيوصل لمعظم الناس وأكثر الناس بأسرع وجت ممكن، كمان لأنه على طول الجوال في يدي فعلى طول أعرف أستخدم التواصل <hesitation> مواقع التواصل الإجتماعي.